أكتر موسيقى نحب نسمعها أو هي الموسيقى الرومانسية الهادية وجتها نحب نركز أو موسيقى هكي تكون حماسية تشجيعية، نحب نحبها واجد هلبا، خصوصا إن إحنا نميل للأغاني الطربية الليبية من أحلى الأغاني الصراحة، لأن هي الش الأغاني الشعبية الليبية خصوصا في الأفراح والمناسبات من أجمل الأغاني.